Untuk bana susue sona au lebih hele bisa karna busa karna busa ia ita bisa ajar karna busa bisa lebih aktif neme bana feek.